Hið minnsta sjötíu og fjórir urðu skógareldum að bráð í nágrenni Aþenu í Grikklandi í gær eldarnir breiddust út með ógnarhraða en yfirvöld rannsaka hvort eldarnir hafi kviknað af manna völdum hiti langvarandi þurrkar og skógareldar eru veruleiki beggja vegna Atlantsála þessa dagana enn loga

víða í Svíþjóð og hitabylgja sem nú ríður yfir Japan flokkast sem náttúruhamfarir ákæruvaldinu hefur ekki tekist að sanna að Valur Lýðsson hafi orðið bróður sínum að bana af ásettu ráði þetta segir í greinargerð verjanda hans sem krefst sýknu eða sakfellingar fyrir líkamsárás stærstu tónleikar Íslandssögunnar hefjast brátt þegar

stígur á svið á Laugardalsvelli hörðustu aðdáendurnir mættu í morgunsárið einn þeirra hefur séð sveitina

og þrisvar sinnum áður móðir yngsta

landsins þurfti að skutla honum í fyrsta

því hann var ekki kominn með bílpróf aðeins nítján ára var hann ráðinn sem flugmaður hjá Icelandair

gott kvöld minnst sjötíu og fjögur eru látin eftir að skógareldar brutust út í nágrenni Aþenu í Grikklandi í gærkvöld og hátt í þúsund eru slösuð ekki er talið útilokað að eldarnir hafi kviknað af manna völdum lýsingar þeirra sem stödd voru í strandbæjunum mati

eru vinsælir ferðamannastaðir um fjörutíu kílómetra austan við Aþenu vindur og miklir þurrkar undanfarin misseri ollu því að eldurinn breiddist hratt út og eirði engu líkt og fleiri íbúar í

mati til sjávar undan

eftir um tvo tíma í sjónum var honum bjargað

að bráð björgunarfólk gekk í morgun fram á tuttugu og sex lík bæði fullorðinna og barna sem höfðu reynt að verjast eldinum þau voru flest enn í faðmlögum þegar þau fundust þá

fjölmargir orðið innlyksa í bílum sínum á flótta undan bálinu sést vel frá einum vinsælasta ferðamannastað Grikklands

forsætisráðherra Grikklands lýsti í dag yfir þriggja daga

ekki er búið að staðfesta eldsupptök yfirvöld rannsaka hvort viljandi hafi verið kveikt í eldarnir hafi kviknað á

fimmtán mismunandi stöðum á þremur svæðum um svipað leyti og það er víðar barist við skógarelda það logar enn víða í Svíþjóð og

bæði á Ítalíu og í Kaliforníuríki í Bandaríkjunum glímir einnig við gróðurelda yfirvöld í Japan skilgreina hitabylgjuna sem þar gengur nú yfir sem náttúruhamfarir

loga nú á um tuttugu stöðum í Svíþjóð bæði í skógi og á graslendi þar sem vart hefur rignt vikum saman nokkuð vel hefur gengið að slökkva elda í norðurhluta landsins en allt kapp er lagt á að hefta frekari útbreiðslu eldanna í suðurhlutanum á eyjunni Sikiley á Suður Ítalíu kviknuðu skógareldar í gær nokkuð kröftugur vindur hjálpaði til við útbreiðslu eldanna og gerði slökkvistarf enn erfiðara en ella í hitanum og fleiri en þrjú þúsund slökkviliðsmenn berjast nú við skógarelda í Kaliforníuríki verst er ástandið í nágrenni

í þessu fjölmennasta ríki Bandaríkjanna sé alvant baráttu við skógarelda er hitinn vandamál í fleiri ríkjum til að mynda í

þar sem eldar loga sömuleiðis um hálfum mánuði eftir mannskæð flóð í suðvesturhluta Japans er nú skollið á með brakandi hita í austan og vestanverðu landinu í það minnsta áttatíu hafa látist í hitabylgjunni þar í landi í júlí hitabylgju sem Veðurstofa landsins skilgreinir sem náttúruhamfarir Sigurður er

það fari

að rigna í Svíþjóð og Grikklandi þar sem eldar brenna það er ekki gert ráð fyrir því að þessi hæð muni

skýrir þessa miklu hita í Evrópu ef við lítum á einfalda sól og blíða og hiti og þurrkar

að hún muni verða áfram á sínum stað en við sjáum

fyrir að hafa myrt bróður sinn að tvö í lok mars segir ósannað af hálfu lögreglu að um ásetning hafi verið að ræða óljóst sé hvor átti upptökin að átökunum Valur Lýðsson var handtekinn á heimili sínu að

tvö í Árnessýslu að morgni þrítugasta og fyrsta mars eftir að hann hringdi sjálfur á lögreglu og tilkynnti um að hann hefði fundið Ragnar bróður sinn liggjandi í blóði sínu á gólfinu Valur hefur setið í varðhaldi síðan og tuttugasta júní var hann ákærður fyrir morð honum er gefið að sök að hafa slegið bróður sinn ítrekuðum hnefahöggum og traðkað á höfði hans og líkama þannig að hann lést af sárum sínum við þingfestingu málsins í Héraðsdómi Suðurlands neitaði Valur sök og fyrir viku skilaði Ólafur Björnsson verjandi hans greinargerð sinni til dómsins í henni er rakið að Valur hafi frá upphafi borið við algjöru minnisleysi um atburði næturinnar sökum ölvunar þar er því haldið fram að lögreglu hafi ekki tekist að sanna að Valur hafi banað bróður sínum af ásetningi hann hafi meðal sagt við yfirheyrslur að hugsanlega hafi hann í

væri að koma inn og svo lent í einhvers konar átökum við þann aðila án þess þó að muna eftir því í greinargerðinni segir að lögregla og ákæruvald byggi málatilbúnað sinn mikið til á símtali Vals í Neyðarlínuna þar sem hann virðist játa að hafa myrt bróður sinn verjandi Vals segir ekki byggjandi á þessu símtali hann hafi verið í

ástandi undir verulegum áfengisáhrifum og eðlilega mjög brugðið enn fremur séu önnur atriði sem erfitt sé að fella að atburðarásinni sem ákæruvaldið byggi mál sitt á til dæmis hafi þriðji bróðirinn sofið í húsinu og orðið einskis var ekki verði heldur séð að lögregla hafi útilokað aðkomu þriðja manns að atvikinu verði hins vegar talið sannað að bræðurnir hafi lent í

átökum beri að dæma Val fyrir líkamsárás sem leiddi til dauða en ekki manndráp enda liggi ekkert fyrir um átökin né hver hóf þau Valur hafi sjálfur verið með áverka til dæmis skurð yfir augabrún og hugsanlega geti laga komið þar til skoðunar enn fremur segir í greinargerðinni að meta þurfi áverka Ragnars með hliðsjón af þeirri staðreynd að ölvun hans á að hún kunni að hafa verið áhrifaþáttur í dauða hans aðalmeðferð er áformuð í málinu tuttugasta og sjöunda ágúst það styttist í að tónleikar

aldrei hafa fleiri sótt tónleika á Íslandi og því er viðbúnaður á svæðinu hörðustu aðdáendurnir voru mættir eldsnemma í morgunsárið og Haukur

er auðvitað mættur líka

komnir langt að frá Bandaríkjunum og víðar

í töskunum þannig við erum búnar að redda okkur alveg síðan níu ára

fiðring í maganum yfir

fæðingu held ég hefurðu séð þá áður nei

Björn Teitsson tuttugu og fimm þúsund

það er að fyllast hefur allt gengið samkvæmt áætlun já allt gengið smurt

það er stutt í allar áttir

það er stutt í allar áttir

hvað þriggja tíma það er búist við því miðað við síðustu tónleika sveitarinnar

eru þeir í góðu formi já hafa

af því að hann var

héraðsdómur Vesturlands úrskurðaði í dag karlmann í gæsluvarðhald til annars árásin var gerð í heimahúsi á Akranesi eftir áflog að sögn lögreglu maðurinn sem var stunginn var hætt kominn en var úr lífshættu í gær hann var stunginn í hálsinn í það minnsta tuttugu eru látin hundraða er saknað og hátt í sjö þúsund hafa misst heimili sín eftir að stífla brast í Laos í gær brast við vatnsaflsvirkjun í suðausturhluta

um fimm milljónir rúmmetra af vatni streymdu meðal annars yfir sex nærliggjandi þorp vatnsflaumurinn hreif jafnvel með sér heilu húsin og heimamenn hafa beðið stjórnvöld um neyðaraðstoð svo sem matvæli drykkjarvatn lyf og fatnað fólk var flutt á brott af hamfarasvæðinu í bátum ekki hefur verið upplýst um ástæðu þess að

stíflan brast en miklar rigningar hafa verið nefndar sem líklegur yngsti

landsins er tvítugur og ákvað tólf ára hvað hann ætlaði að verða þegar hann yrði stór Gunnar sem hér gengur inn í flughermi Icelandair var ráðinn til félagsins á síðasta ári þegar hann var nítján ára og byrjaði að fljúga í vor þar með rættist langþráður draumur var tólf ára og var boðið í útsýnisflug og fékk að grípa í stýrin og þá var bara ekki aftur snúið bakterían var hún var ekki að fara aftur hann hóf því flugnám fjórtán ára af því að hann var svo óþreyjufullur að byrja fór hann fyrst í svifflug og síðan áfram ég mátti fljúga fyrst einn þegar ég var sextán ára fór þá í fyrsta einflug þannig að ég

ég mátti keyra einn

út á flugvöll svo þú gætir flogið já mamma skutlaði mér út á flugvöll svo ég gæti brugðið mér í loftið Gunnar tók

síðan áfram samhliða

og lauk menntaskólanum á tveimur árum flugnám er langt

ég vann bara með skóla og af því ég ákvað þetta svona snemma

þá fóru allir fermingarpeningar og allt sem mér áskotnaðist inn á banka og í þetta síðan eins og kannski flestir einhver lán til að fjármagna restina í framhaldinu sótti hann um starf hjá Icelandair og eftir ítarleg próf bæði hæfnispróf og sálfræðipróf félagsins segist ekki hafa efast þótt umsækjandinn væri ungur ekki eftir að hafa prófað hann og skoðað gögnin og útkomuna og hitt manninn þá var það alls ekki hvernig hefur hann staðið sig sem flugmaður hann hefur staðið sig ljómandi vel sem flugmaður ég hafði þá ánægju að sitja með honum

eina session í flughermi og hann stóð sig með mikilli prýði flottur þroskaður ungur drengur Gunnar segir vinnufélagana hafa tekið sér mjög vel allar áhafnir allar flugfreyjur og flugþjónar flugstjórar allir bara virkilega jákvæðir það er ekki þannig að þegar flugstjórinn sest í lítur til hægri og sér þig og

hvað ert þú að gera hérna strákur það hefur ekki gerst hingað til og ég vona nú að það gerist ekki

en virkilega jákvæðir var tilbúinn nítján ára gamall það sýnir þrautseigju og þrautseigja er eftirsóknarverð í okkar starfi menn hafa misjafnan háttinn á þegar fagna á mörkum í knattspyrnu Alexander

leikmaður rússneska liðsins tók til að mynda á rás út af fótboltavellinum eftir að hafa skorað mark í þriðju deildinni í Rússlandi á dögunum

tilgang með hlaupunum hann ætlaði að biðja sér konu hann hljóp til kærustu sinnar sem stóð og fylgdist með leiknum og bað hana að giftast sér þetta var því ekki bara játaðist unnustan honum heldur hafði lið hans einnig betur í viðureigninni inni á vellinum veðri á morgun verður átt á landinu gola eða kaldi skúrir einkum um landið sunnan og vestanvert en bjart á Norður og Austurlandi einkum er líður á daginn hiti verður á bilinu átta til sextán stig hlýjast

og hann hefur miklar vonir og væntingar Hið minnsta sjötíu og fjórir urðu skógareldum að bráð í nágrenni Aþenu í Grikklandi í gær eldarnir breiddust út með ógnarhraða en yfirvöld rannsaka hvort eldarnir hafi kviknað af manna völdum hiti langvarandi þurrkar og skógareldar

eru veruleiki beggja vegna Atlantsála þessa dagana enn loga gróðureldar víða í Svíþjóð og hitabylgja sem nú ríður yfir Japan flokkast sem náttúruhamfarir ákæruvaldinu hefur ekki tekist að sanna að Valur Lýðsson hafi orðið bróður sínum að bana af ásettu ráði þetta segir í greinargerð verjanda hans sem krefst sýknu eða sakfellingar fyrir líkamsárás stærstu tónleikar Íslandssögunnar stígur á svið á Laugardalsvelli hörðustu aðdáendurnir mættu í morgunsárið einn þeirra hefur séð sveitina fimmtíu og þrisvar sinnum áður móðir yngsta

landsins þurfti að skutla honum í fyrsta

sitt því hann var ekki kominn með bílpróf aðeins nítján ára var hann ráðinn sem flugmaður hjá Icelandair þá er þessu lokið hjá okkur í bili við verðum hérna aftur